एबे नुन कहइक माहा त एबे हमार खैनावमा एबे एकदम नांही भेले नांहि हखेवाला एबे चिज हलउ कतौकी हमरा एबे एक दुइ दिन मतुरे नुन नांही खेबहु त कतुरा कमजोर हसहुना । एबे इअ कसके बनोसई कहिक माहा यि त एबे कहदेउन इ बोटबिरुवा कथी कथिसे त निकडे वाला चिज हैने हलिय । यी सोझे एबे समुन्द्र पनिया नुनिलो हसई ओकरहिसे निकडोसउ । एबे इअ कस्के बनोसै कहैक माहा जसने एबे समुन्द्रक पनियाके एबे जुन जुन एबे मन्सवा जुन बनावे वाला हसई हुन्का चैं एबे समुन्द्रक पानीयाके निकडाके हसे एते इ जुन बगरावा हसई बालु ओकरहिमा हसे छिट देसउ । एबे इचिहिच छोटहट घाट नहिया बनाके कहदेउन जँहवासे पनिया बहो झिन ओहवा जाके हसे हुन्का पनिया देसउ छितियाइ, छिट देसौ जम्मे चारिओरी । अ ओसने कहिक माहा एबे घाम साम डौलेसे लागल हसै जौं उ पनिया सुखैले जेसौ अ सुखाइक माहा त उ पनियामा जतुरा घोरईली नुन सभ बडै उ जम्मे हसे देखार हखले जेसौ, निकडले जेसै । अ ओसने कहईक माहा एबे सुरुमा त एबे ओस्के साफा चैं हैने हसिहे, पुरै ओथिया इचिका मैलछाह नै हसिहे ।अ ओसने एबे कहदेउन जुन् <hesitation> सुखाके ओहवा एक ठौरा जम्मा भेल बडै ओकर के हसे फेरी बटियाके दोसर ठौरा लजसउ । हसे ओकरके फेरी डौलेसे धोधाके इचिकाको साफा इचिकको गोरहार ओथिया टिल्लिक टल्क्सई हसे बल्ल ओकरके हसे बजारमा पठोसई एबे उहे त हमरा एबे किनकानके खाएके ।